أتحكم بأحلامي تخيل كل ليلة تعيش حلم مثالي تروح أماكن ما تجدر تزورها بالواقع، أحلام الآخرين ليش أذخل بحياتهم خلي كل واحد يعيش بطريقته.